“Misaotra anao. Tsy haiko izay hataoko raha tsisy anao, nisy fahoriana teo amiko de teo foana ianao nampahery ahy, ianao no atao hoe tena namana. Tsy haiko hoe inona no azoko ataoko mba hahavaly ny soa nataonao tamiko, fa de misaotra betsaka!"